Ny fomba fiarovan'ny sokina na trandraka tena dia ny tsilotsilo amin'ny lamosiny iny raha sendra misy biby manaikitra izy, ary izy koa dia manana nify maranitra afaka anakaikeran'izay fahavalo mety hamotika anazy, ao.